Fomba ataogn'ny pingouin a mba hampafana ananzy foagna agnatina rehefa mangasiàka de <hesitation> satria izy efa nataogna le mpagnary- zagnahary efa matevina be i volovolony; hoditra ananjy de izy kô mavita misôtisôty foagna mandeha mivaoka mandeha mitapy masoandro rehefa mibiagna masoandro de mitapy kiriaka zareo miakavy de mafagna foagna izy.